खाणों से भी ह्वेण वलि कई प्रकारे एलर्जी ह्वोंदिन जूंते ब्वोल्दन कि हमरू ज्वो शरीर चि ते भोजन ते स्वीकार नि करद। ते वजह से क्या व्हंद, जन कभी कभी आपन द्येखि व्होलु आपा मुखा चरि तरफ ना जन खजल़ि जन सि ह्वे जंदि कुछ खाणों का बाद। दरअसल, या तब ह्वोंदि, येते एलर्जी येले ब्वोद्न जब ज्वो हमरु शरीर रौंद, गात व्हंद तेकि ज्वो प्रतिरक्षा प्रणाली ह्वोंदि त के भी खाणों मां मौजूद ज्वो एक से या <hesitation> ज्यादा प्रोटीन रौंदन तेते स्वो ग्रहण नि करी सकद। हमरि ज्वो प्रतिरक्षा प्रणाली ह्वोंदि ते प्रोटीन ते ग्रहण नि करी सकदी। ये वजह से एलर्जी ह्वोंदिन।